ପଣଵାତେ, ଆର୍ଜେଂଟିନା ରୋ ପାଣିପାଗ ଵିଶର ଗୀଚୀ ବହୁତେ ବାରେ ଗୀ। ଥୀ ଆର୍ଜେଂଟିନା ଦେଶାରୋ ପାଣିପାଗ ଵିଶର ସ୍ଥିତି ଵିଶର ପଚଲା ଜାଯୀଚ। ଆର୍ଜେଂଟିନା ଦେଶାଓ। ଦକ୍ଷିନା ଅମେରିକା ମହା ଦ୍ଵିପରେ ଅବସ୍ଥେତା। ଆର୍ଜେଂଟିନା ମଦ୍ଵାଗ ପୁଟ୍ବାଲ ପୁଛା ଦେଶା। ଠୀକ ହୈ ରୋ <hesitation> ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ଵିଶର ଅମୂ ପ୍ରସ୍ଥନାରେ ପଚଲା ଜାଯୀଚୀ। <hesitation> ପ୍ରସ୍ଥନା ତୀ ସରଲ ହୋତେ।